Ia, tsiaraikiaraiky zen̈y samy man̈ana andraikitry zen̈y amy fiaraha-monin̈y misy izy. Ke anjara andraikitrin'ny tsiaraikiaraiky amy zay, samby mitandrin̈y fiaraha-monin̈y zen̈y bèka tsy mikorontan̈a fa milamin̈y fo. Aviô man̈adio bòka iô mitandrin̈y resaka filaminan̈a zen̈y ndreky fihavan̈ana. Karà zen̈y.